وجبتي المفضلة هي سلطة الدجاج المشوي، بقوم بتقطيع الدجاج المشوي المطبوخ مسبقًا لقطع صغيرة، بعدين بقطع الخضار مثل الخس أو الخيار لقطع مناسبة <hesitation> بعدين بضيف التوابل مثل زيت الزيتون وعصير الليمون والملح والفلفل، <hesitation> بعدين بقدهم- بقدمهم في طبق مناسب ويكون جاهز للأكل.